نعم، الحياة يمكن تصير أكثر تعقيد مع التقدم في العمر. مع مرور الوقت، تزيد المسؤوليات مثل العمل، العائلة، والقرارات المهمة. بعد، التحديات مثل الصحة والمستقبل المالي تدخل في الصورة. بس مع التجربة، بنعرف كيف نواجه هالتعقيدات ونعيش بطريقة أفضل.